Norwege ɗi ka fu ɓubol mun dun ɓurata hewde, illa e wulare mudum. Sabi ɗe nokkuuje non, aɗe waawi wiide ɗo nees jippotoo. Ñalawmaaji maɓɓe duu, ana waawi juutde saatuuje. Kaa, ko ɓuri heewde fuu, wiide jammaaji ɗii ɓurata juutde.